Himbe wawan wada ngedam wala ande jamanu, be rewa jaumiraawo tan. be lorna fi mabbe ha jaumiraawo sai duniyaaru mai bedda hebugo jonde jam be soinde fitina jamanu.